Ewlani ukidio tedun pani tatol totu adighimokpo otu abeer aseieghi mawuiarol ekimesitugha pani oruosaedian ani ateny okpo olootologh mani otologh osa edian obara awurani eedi me rugheel esitugha pedi ole eedi weele median eedi ele nedian aloor eedi adein pi seghermi bereer eena nebaar mole eena eloghon aar nedienan obho hathobho pa adio abaal parol na beer otuani ani ha beer otuani pani na seghe wun ani maki te situgha roolo aani uteny esi oghi pani oghi nolo arunesi edun oti pani oghi tedun nolo arunesi osa edian oh nani osa teny okpolo otologh oh pani otologh orere onima okodi obara ibana wony obho tedua tesitughabho etu odighi edian eedi kele adio mabaal parol obeer otuani aani ubeer otuani obele pani oru otologh okpani nadkpo tolonari oruosa edian oruo beer kesikesi odigh esiobho karool kabaal kaneghe nomin molo esiobho arol nadighi obho na neghe nomin paro oru odigh taa Esiobho esiobho arol ma sagha roedian parol osa arol masa parol oseri pani okoor ole ami wakoor ale parol onanaghan okodi obara awony arol mem merugheel parol obhoor onogho eedi ke eedi mele sinalaka udule pomimole adionaghul pomimole omanaghan madiona baal pani nasuna kanisuna kua obho pani oru osebh enaan ogholl enaan alua bho ana na koor me ghunotuani anukoor ezoor ezoor usuna <hesitation> uni unim ebaal adio obho bho pani osebenaan oghool enaan ama ukoor ma woyami ukoor meghunotuani ukoor no owroani ukoor na wonyani sebemoun kani takuron otuobho obho arol naghuron egugh obho arol maghurom egugh obho pani waroute pani oghi obeel arol wabeer parol oghi osuuneer awonyarol gualbetunu loena ekinesi itugha pani oghool itu itu ne gbidia malaeeha poeedi ne koor muun eki egbidia ma lail ebele pani oruokoor anuuro lo eedi kebura pani wa kpasi marouun kpasi mamuun ta yan obho pani ooroaar oghuerol anuum obho peei oru obura eedi ne bura parol oboor edian aani na suerol nedian obho abele parol oboor edian eedi kele eedi weele ebele peedi me ghimesi idughabho Pani oruotolo okpol arol atua tologh okpo abele pani oru obina anuun bura muun abele pani wa nanaghau kani utenyio nesi oghi pani ma nanghan kani ateny esi oghi pani maghi tedun ani akiagh oban odighi pani onioniima nulatu mani mulauru molo <hesitation> awu arol derugheel dio tesi itughabho papi oken odighiaa olo eedi kele nenigheel peedi omin aar olo ale orototu ogighi okpobho eedighi tughabor molo oghool eedi ege mokpo eedi ele ebele po eedi oge okpobho eedi wege rookpobho ebele peedio parol oghool eed enanaghan ebhogia aloor eedi adem lo eedi esuna po eedi ogene molo adiomabaal pani ma betunu asebh enan akol enaan alua bha wu bhel eghun otuani wawuim ani no otuani na olom ami osebh enaan Oobuom enaan udiorogha opobho <hesitation> no ghuroom egugh obho abeel ekpebho esiobho ezor umanagban obho abeel <hesitation> aah aah ologhiotuabho ami ma beel ologbaotuobho poəpo odeel eterebho odighi esiobho ka weghe nomiin pani oghe okool amro olo awony ani kebura keghi mesitugha paro oru o̠o̠sueni edian olo eedi kele edi weele pedi oghi esi itugha eedi me rugheel paroi obhaar edian omogho eedi aroa bhool edian amogho zeedi eedi ele pani oghool eedi eroine naghanan ebhooghia eedi dune isu tesi arala pani oghool eedi etugha moberer eedi ne tugha nobere ebele pani oghool ibhadon meme ghiom